армысыздар ма қымбатты достар
міне сонымен қыркүйек айы да жетті
жаңа күз мезгілі
күз мезгілінде жаңа оқу жылы басталады жеміс жидектер пісіп жетіледі өзінше бір қызық күйде боламыз
алайда кейде күз мезгілімен бірге біздің көңіл күйіміздің түсіп кететіні тағы бар
себебі ұзақ күніміз қысқарып түндеріміз ұзарады жарық азайып қараңғылық көбейе бастайды аспанды бұлттар торлап
тұманданып жаңбыр сіркірей жауып қалай тоңғанымыздан үйімізге жүгіріп келіп одан шықпай қалғанымызды да байқамай қаламыз
абайша айтсақ сұр бұлт түсі суық қаптайды аспан күз болып дымқыл тұман жерді басқан
білмеймін тойғаны ма тоңғаны ма жылқы ойнап бие қашқан тай жарысқан
жасыл шөп бәйшешек жоқ бұрынғыдай
жастар күлмес жүгірмес бала шулай
қайыршы шал кемпірдей түсі кетіп жапырағынан айрылған ағаш қурай
ал мұқағали атамыздың күзді күрең сәттермен көңілсіз оқиғалармен байланыстыратындығы туралы күрең күз өлеңі де естеріңізде бар болар
күп күрең менің іреңім қош енді қош бол күрең күз
жаз келер және жап жасыл жақсылық тағы тілермін
жадырап өмір сүрермін қош енді қош бол күрең күз
қош енді қош бол күрең күз
күрең мұң саған жібердім
күлермін деп ем түнердің
білермін қалай білермін
қош енді қош бол күрең күз күрең мұң
маршал тірі кел кітабында адамдардың ауа райына байланысты көңіл күйі жағдайының өзгеруіне өте қызықты сынақ жасалғаны жөнінде айтылады
мәселен адамдардың олардың көңіл күйін сұраған кезде ауа райы жақсы болатын болса онда көп жағдайда жауап позитивті жақсы көңіл күйде болады
ал жаңбырлы бұлтты ауа райында сәйкесінше теріс жауаптар жиі айтылады екен
күрең жер тозған кілемдер күрең тау анау
талшын оның не онсыз да көңілсіз күзде көңілімді көтерейін деп сенің аудиоподкастыңды ашып қалсам сен де маған онсыз да көңілсіз күздің көңілсіз жақтарын айтып басымды ауыртқаның не деп айтқан боларсыз
иә иә білемін бүгінгі подкасттың мақсаты күздің сондай күрең екендігін оның көңілсіз екендігін баса жеткізу емес керісінше күздің өзінше бір әдемілігін сезіне отырып
келесі келе жатқан үш айды қалай әдемі тамаша керемет етіп өткізе аламыз сол туралы болмақ
ең алдымен бұрынғы көп айтатын ерте тұру деген чалленджімізді күзде қайтадан өмірімізге алып келсек қалай қарайсыздар
себебі күзден артық тамаша кез де жоқ сияқты
өйткені бізде күн қысқарып түн ұзарып келе жатыр
яғни біз жарықты көру мүмкіндігіміз күннен күнге азаюда
ал біз кеш тұру арқылы сол мүмкіндігімізден айрыламыз
ерте тұру арқылы көбірек жарықты көреміз сезінеміз және көбірек әрекет ете аламыз
сонымен қатар таңертең ерте тұрып жарықта жарты сағат болсын жүрсек біздің денемізде жақсы гормондар да бөліне бастайды
көбінесе осы мезетте көбірек қараңғыда өмір сүргендіктен жарықтың азаюына байланысты көптеген адамдарда маусымдық ауытқулар да болады
ол әрине ауытқулар деген кезде белгілі бір мидағы болатын түрлі м жаман аурулар емес ііі көбінесе күз және қыс айларында
көңіл күйіміздің сәл пәл түсетінін бәсең болатынымыз ақырындап ақырын қозғалып ақырын ойлайтындығымызды байқаған боларсыз
егер сізде ол болмаса менде болып тұрады
сондықтан күз мезгілінде көбірек жарықты көріп көбірек сыртта болу арқылы біз өзіміздің депрессияға ұшырау мүмкіндігімізді өте азайтамыз және де өзімізге бір пайдалы іс істейміз
ал біздің бірінші пунктіміз табиғи түрде екінші пунктімізге алып келеді
әрине ерте тұру үшін біз ең алдымен өзіміздің ұйқы режимімізді реттеуіміз керек
күздің келуіне байланысты ұзақ күннің азаюына байланысты біздің денемізде ұйқы гормоны мелатонин і көп бөліне бастайды
нәтижесінде біз күннің ішінде көбіне шаршаңқы бәсеңкі боламыз себебі көбірек гормондар мелатонин бөлінеді
ал соған байланысты біз кофе түрлі заттарды ішеміз де ал керісінше түнде тынышсыз мазасыз түндер көбірек болады
сондықтан осының барлығын реттеп табиғи түрге келтіру үшін көбірек өзімізді бәлкім басында дисциплинамен дәл уақытында ұйықтауға дәл уақытында тұруға үйрету керек боламыз
бұндай сәттерде сіздің өзіңіздің өзіңіздің үстіңізден қарап тұратын мықты дисциплинаңыздың керек екендігі рас
сондықтан ұйқымызды жөндейік
сапалы ұйқы бәрінің негізі
мен сені ақ таңнан ақ ерке шақтардан сағынып іздеймін сарғайған
үшінші келесі ұйқыдан кейін ерте тұрудан кейін маңызды нәрселердің бірі ол әрине біздің тамақтану жүйеміз
тағы да сол күзге байланысты күннің аз түсуіне байланысты біздің денеміз өзінен өзі бақытты болудың гормоны серотонинді аз бөле бастайды ол табиғи түрде
нәтижесінде біздің бойымызда бақыт гормондары азайғандықтан біздің денеміз тезірек бізді бақытты қылатын тезірек біздің денемізге қантты көбейтетін тағамдарды аңсай бастайды
біз бәлкім макарон жегіміз келеді немесе картоп тағы да басқа тез тойдыратын және де тезірек энергия бөлетін ііі көмірсуларды қажет етеміз
сондай сәттерде өзімізді тоқтатып күзде келетін бізге ең мықты артықшылықтарымызды қолдануымыз керек
олар әрине не біздің бау бақшамызда өсетін түрлі жемістер мен жидектерді өзіміздің рационымызда көбейту
мәселен с витаминының үлкен көзі болып өте жарқын түсті сәбіз түстес жемістер мәселен асқабақ көбірек жейміз
олар әрине с витаминіне сонымен қатар антиоксиданттарға өте бай
сонымен қатар өте қолжетімді алма мен алмұртты да айта кеткеніміз жөн
алма ол біздің жүрегімізге пайдалы және антиоксиданттар өте мол
ал алмұрт туралы да көбірек естіген боларсыздар ол біздің ас қорытуымызды жақсартады және де холестерол мөлшерін өте азайтады
сондықтан бау бақшамызда түрлі базарларда сатылатын жеміс жидектерді бағасының арзандығын көлемінің көп екендігін ескере отырып өзіңізге қажетті витаминдермен денеңізді толықтырып тойып қыс бойы көңілді жүретіндей жасаңыз
сөйтіп бойыңызда көбірек бақыт гормондары көп болсын
сен жайлы сыр айтып тербейді тәтті арман
аяулы арманның ақ құсы өзің
ақ ұлпа қанатын қақты сезім сағынтып
меніңше өте қызықты және де пайдалы болады деп ойлаймын
себебі күз әрине көңілсіз деп күрең күз деп айтып жатсақ та күз кезінде жапырақтардың түрлі түстерге боянып әлемді қалай құбылтатынын өздеріңіз де білесіздер көріп жүрсіздер сүйсінесіздер суреттерден көресіздер
бірақ соның барлығына көңіл бөліп бір күндеріңізді бір демалысыңызды арнасаңыз қайтеді
достарыңызбен бірге табиғатқа шығыңыз тауға пикникке немесе тіпті демалыс саябағына барсаңыз да болады
ол жерде мәселен күзгі фотосессия жасаңыз
күндер өтеді сәттер ұмытылады уақыттар өз өзімен жүріп жатады
ой қыркүйек те жетіпті ғой деп таңғалып отырғанымыз тағы бар
неліктен уақытты сәл пәл болсын тоқтатып уақыт машинасын қолға алып осы бір сәтті фотокамерамен сақтап қоймасқа
кейін сіз осы бір арнайы түсірілген фотоларды өзіңіздің сол бір сәттеріңізді еске алып отырғанға не жетсін
сонымен қатар егер де орман немесе жақын маңда бау бақшаңыз болса онда күзгі алмаларды барлығын теріп оларды өз қолыңызбен жинап одан кейін жегенге не жетсін
тіпті жай ғана табиғатқа барып тыныштықта отырсаңыз да болады
тыныштықта өз өзіңізді тыңдап осы жылы не істегіңіз келгенін болашақта не істегіңіз келетіні туралы ойланыңыз
өз өзіңізге ұрыспаңыз неге мынаны істемедім неге анаған жетпедім неге ол былай емес деп өз өзіңізді төмендетіп ұрыса берудің де қажеті жоқ
керісінше жай ғана өзімізді қабылдап өз өзімізді тыңдап көрейік
сонымен қатар сол жерге барып кітап оқуға немесе түрлі шығармашылықпен де айналысуға болады
ой қайдағы шығармашылық талшын маған оның не керегі бар деп ойламаңыз
кейде жүрегімізге жанымызға өзіне еркіндік беріп оның өзіне сөйлетуге өзіне ерік бергенге не жетсін
сондықтан табиғаттың әдемі түстерін күздің түрлі бояуларын сүйсініп көріп тамашалғанға не жетсін
жаным менің
күн өтсе өзіңсіз жүрек те сезімсіз куә боп тұрды оған түнгі аспан тек
келесі сыртта ғана емес іште де жақсы өмір сүруге болады
егер де жаңбыр қатты жауып сырттың барлығы батпақ ештеңе жүруге мүмкіндік болмай тұрған жағдайда онда үйде қалып ыстық шайыңызды құйып
ыстық шоколадыңызды ұрттап кітабыңызды құшақтап алып жаңа тілдерді үйренгенге жаңа кітаптарды оқығанға жаңа заттарды білгенге не жетсін
осы күзді тіпті көптен бері үйренбей жүрген тіліңізді үйренуге жұмсап көріңіз
мүмкін күз сіз үшін ең маңызды ең пайдалы ең тиімді мезгіл болып қалар
сонымен қатар кезде біз түрлі театрларды да қамтығымыз келеді
театрға барып рухани тыныштық алыңыз
жақында барлық теартлар каникулдан келіп өз есіктерін көрермендерге аша бастайды
сондықтан жаңа спектакльдердің жаңа тізімін бүгін барып алып қашан қандай спектакль болатынын біліп алыңыз
сөйтіп өзіңізге рухани демалыс сыйлаңыз
рухани демалыс әрине айтқан кезде өзіңізге бір білмеймін денің а көңіліңізді көтеретін бір зат сияқты болып та көрінуі мүмкін
меніңше оның екінші бір тұстары да бар сияқты
бәлкім сіз сол сәтте көңіліңізді басқа нәрсеге аудару үшін немесе көңіліңізді аулау үшін спектакльге барарсыз
бірақ ол міндетті түрде өміріңіздің екінші бір бөлігіне оң әсерін тигізе бастайды
себебі біз театр спектакльге бару арқылы кітап оқу арқылы жаңа заттар туралы үйренген кезде өзімізге сырт көзбен қарауды үйренеміз
белгілі бір қасиеттерімізді дамытамыз бәлкім өзімізге бір жағынан критикалық жағынан қарап үйренеміз
не болса да ол тек қана демалыстың көңіл көтерудің жолы деп ойламайық
оның екінші жағы да бар
және екінші жағы ол демалысқа қараған кезде көбірек пайда алып келуі мүмкін
қалмашы сен үнсіз
аяулы арманның ақ құсы өзің
ақ ұлпа қанатын қақты сезім
сағынтып кел деген тәтті сөзің
келесі пунктіміз ол әрине жоспарлар туралы болмақ
біз жылдың басында бұл жылдың тамаша жыл болатынын және өз алдымызға жеке жеке мақсаттар қойғандығымыз бәріңізге аян
міне жылдың аяқталуына үш ақ ай ғана қалды тоғыз ай өтіп кетті
енді осы тоғыз айда не істегендігіміз және алда қандай істер бізді күтіп тұрғандығы туралы жоспар жасасақ қайтеді
бәлкім тоғыз айда жасамаған істі енді біз жарықтың жылдамдығындай ракетадай барлық күш жігерімізді ынтамызды сала отырып жетіп көрсек қайтеді
соған арналған ең тамаша ең керемет жоспарды дәл қазір сіз жазып тастасаңыз қайтеді
өзіміздің кемшіліктерімізді тоғыз ай бойы не үшін ол істі істемегендігіміз туралы ойланайық
ал жеткен жетістігімізді не үшін жеткендігімізге қарайық
қандай қасиеттеріміз оған бізге көмек бергендігі туралы ойланайық зер салайық және талдайық
сөйтіп үш айлық тамаша жоспар жасап екі мың он сегізде қандай жоспарлар бізде болу керектігі туралы қазірден бастап ойлана бастайық
қайда сол бал сезім біз ұнатқан жаным менің
келесі пункт өзіңіздің хоббилеріңізбен айналысыңыз немесе жаңа хоббилермен айналысуды бастаңыз
күз мезгілінде көп жағдайда біз сезімталдылық бойымызда көп ашуланшақтық пайда болуы мүмкін
бұны дұрыс жағына бағыттап өзімізге психологиямызға және тұлғалық дамуымызға бағыттап барынша өзіміз үшін қолдана аламыз
ол үшін біз сурет салу курстарына жазыла аламыз немесе йогаға қатыса аламыз сонымен қатар түрлі басқа да шығармашылық дамуымызға себеп болатын хоббилермен айналыса аламыз
егер де сурет салу курсына жазылу мүмкіндігі болмаса онда жай ғана қарапайым альбом өзіңіз қалаған жаныңыз қалаған түстерді алыңыз да қағаз бетіне қылқаламмен ойыңызға келгенді не сезінгеніңізді түсіріп көріңіз
әрине бұл жерде керемет суретші болудың керемет шығармашылық қабілеттің болуы міндетті емес
жай ғана көзіңізге джексон поллоктың нөмір бесінші картинасы сияқты картинаны көзіңізге елестетіңіз де өзіңізге ерік беріңіз
өзіңіздің жүрегіңіз бен жаныңызға еркіндік беріңіз
сурет салыңыз түрлі йога курстарына барып көріңіз тілді үйреніңіз спортпен айналысыңыз өзіңіз қалаған өзіңіз өмір бойы армандаған хоббиді мүмкін осы күзде бастарсыз
шынымды айтсам ең қысқа ең оңай болатын эпизод осы болар деп ойлағанмын
алайда соңғы айларда жазылған эпизодтардың ұзағы да осы болған сияқты
бұл дегеніміз күздің жай ғана күрең күз екенін немесе күздің көңілсіз күздің тек қана сұр бұлт тұман жерді басқанын ғана елестетумен ғана шектелетін мезгіл емес екендігін көрсетеді
күз сондай ерекше күз сондай жан жақты күз сондай әртүрлі
сол әртүрлілікті қолданып өміріңізге де әртүрлілікті енгізіп көріңіз
күніңіз жайдарлы күн болмаса да жүрегіңіз жайдарлы жаныңыз сұлу және де әрқашан күндей жарқырап тұрсын
келесі эпизодта кездескенше
уақытыңызды бөліп тыңдағаныңызға көп көп рахмет
сіздің әрқашандағы назарыңыз біз үшін сондай қымбат және ең керемет сыйлық
бұл эпизодты жалғыз өзім жазбадым
эпизод барысында маған жазуда көп көмек көрсеткен үшін менің ең тамаша командам мүшелері нұрболат тілеубай жамал жақсытай альбина солдатбек және арайлым бергалиеваға үлкен рахметімді айтқым келеді
сіздер болмасаңыздар подкаст та болмас еді
ерекше құрметпен талшын
біз ұнатқан жаным менің
аяулы арманның ақ құсы өзің
ақ ұлпа қанатын қақты сезім
сағынтып кел деген тәтті сөзің жаным менің